عادما اصل مبكر لمواعدي مع الاصدقاء، احب اكون جاهزة دايما، واصلا ما احب شي انا شخص ما احب اخر مواعيدي، عشان انا ما اخر مواعيدي كذا اكون ازعاج، كمان احب اكون جاهزة واستمتع بالوقت قبل ما يجون كمان يعطيني فرصة ان انا اشوف المكان وارتب افكاري وكلامي، احيانا-احيانا اتأخر.